ͻyɛ nokwar dɛ sɛ nyimpa pɛ asomdwee a nna ͻtaa da. Ntsi mpɛn pii no, sɛ obi reda a, yɛmmpɛ dɛ yɛbɛyɛ dede. Emi dze, sɛ mereda na dede kor mpo wͻ beebi a mereda no a, munntum nnda. Dɛ ͻyɛ ndwom na ͻrobͻ, munntum nnda, abofraba su a, munntum nnda. Sɛ nyimpadͻm bi rekasa a munntum nnda. Munntum nnda wͻ dede biara a ͻkͻ do wͻ m'apaamu wͻ ber a mepɛ dɛ meda. Ntsi aberbiara sɛ biribi dɛm rokͻ do a ͻhaw me yie.